ندي معايا كتاب نقراه. و إلا عييت ولّا بغيت حاجة نـ نبدّل، ندخل <hesitation> في التيكتوك و لا يوتيوب و نتفرج كاش حاجة.